طعامي المفضل هو الفروج و البيتزا ، أنا أحب هذه الأكلات و في الصيف أحب الأكلات الخفيفة ، أما في الشتاء أحب الأكلات الدافئه مثل: الحساء و الفروج المحمر وايد وايد أحب هذه الاكلات ، و البيتزا أحبها في جميع الفصول <hesitation> أكلة لذيذة و ممتعه لا تمل منها.